aja ña tu tu santuvisi ñaa ka tu ka´a kanatye ra ñaa-m ñaku ña nta sara kò´o tuka nisio rios miaña viti ni ntakorura ña ña kuu taku kuñu ha´ra ña´ra yanu kuñu ntisi ha a´ñaa ra aru kò´o nu visi ka kuntiaña ra ika kisia ta´yu ña kisia ka´na xiko nùù uvi a uni kii ra ni kisia ka´na xiko ña u´kusaña kutiuna ve´e i´kusaña ku ku ta´va ña in tiu´n li ra ñatyu uu-n tu visi ka´ra ña ñaka kuu nùù kuntíaa ña ña kumi kii u´un kii iñu kii a nta in sumana kuntiaña ra ñaara ika kuu nu´u tyintea yo tyi ñaa taku ñuu yoko ka ñuu ra ña ko kita ña ra kuñu ka uu taku kui´i ha taku uu-n nahua kumia ra kò´o kita ña koo ña in kii kò´o kita ña tyi kua´a sava ntuvini ra ra taku uu-n ntuva ku´a ha taku ra ítyi ítyi´a na katye ni ña tyu siniñu´a tuli ka ra ñaa uu-n ta´na kee´a tisi tuka ra ikara kuntea kita ña kumi kii u´un kii a nta in sumana kita ña ra ñatyu ña ntu´va síaa hua ni sa´na tuka